<hesitation> Raha maniry amin-jaridainanay akao ndraika akeokeo misy karazany dimy akeo, de izy dimy io a <hesitation> ra- zavatra hohanina avy kia <hesitation> zahay zao mamboly tongolo tongolo ravina de zahay koa mamboly tômaty a de mamboly ovy izay atao aminà teknikanà gony ma izainy de mamboly de mamboly paza koa zahay, paza fotony roy akeo.